لُغِتنا الرّئيسيّة هي اللّغة العربيّة، بس نحن بلبنان المدارس بتدرّس اللّغة الإنجليزية واللّغة الفرنسيّة كا لُغة جانبيّة مع اللُّغة العربيّة بي كل مدارس لبنان. فا لهيك نِحن أوتوماتيك بنحكي اللّغة العربيّة ومنحكي الإنجليزية وبنحكي الفرنسيّة. بس كمان في كتير ناس من أفراد العيلة هاجرو على كتير بلدان بي أوروبّا و بأميركا، فا لهيك جزء كبير من العيلة بيحكي اللّغة الأميركية الإنجليزيّة، وجزء كبير بيحكي اللُّغة البريطانيّة، البريطانيّة اللّكنة البريطانيّة واللّكنة الأمريكيّة، وفي جزء هاجر على ألمانيا بيحكي اللُّغة الألمانيّة، وجزء هاجر على الدنمرك بيحكي اللُّغة الدنماركيّة، وجزء هاجر على فنلندا بيحكي اللُّغة الفنلنديّة، وجزء هاجر على السويد بيحكي اللّغة السويديّة. ولا هيك في تعدُّد لُغات كبير وهيدول الولاد والأحفاد الموجودين بي بلاد الأغتراب <hesitation> هنّي كمان بيقدرو يحكو كل هيدي اللّغات بالإضافة الى العربيّة اللّي هيّ لغة الأُم <hesitation> واللّغة الإنجليزية أو الفرنسيّة اللّي عم تتعلّم بالمدارس بالإضافة للغة البلد. فا نحن حوالي المية شخص بالعيلة بيحكو لغات كتير مختلفة من لُغات أوروبيّة، ولُغات أمريكية، ولُغات عربيّة.